Uuncɨ úvi uun ni kɨ́mi uuꞌun íñu úꞌxee uu na uun úꞌxi uxiūn adélia uxɨun uxúxuun ni úꞌxi kɨmi xéꞌun xéꞌuunꞌuun xé ꞌuun uvi xéꞌuunuu ni xéꞌuun kɨmi xéꞌun kɨmi óko a a uvi óko uu ni ókoo kɨ́mi óko uꞌun óko iñu óko uꞌxee óko uun na oko.